مافيها شي البسكيلات, تمدها قدامك وتحطها هكي, تحاول تشد تمام, من اليد يمين, واليد يسار, وتحاول تطلع <hesitation> باهي, أني مثلاً نشدك من هكيا, وانتا حاول إمشي هكا شويا شويا, شويا شويا, شويا شويا لين تتصرح, وتولي تمشي باللي قدا وومسافات طويلا.